<noise> soal teknologi, kita bisa ka tidak hidup dengan teknologi? <noise> menurut saya, mau ada teknologi atau tidak, kita masih bisa hidup. Saya dari tempat saya lahir sampai di mana tempat ibu saya lahir, tong ini tong besar tanpa teknologi. Tong baru ada teknologi itu sekarang ini, dua ribuberapa ini baru masuk teknologi itu, dua ribu lima belas ke atas lah. Itu baru tong baru tahu tahu teknologi itu apa. Tong ni su hidup berabad-abad tanpa teknologi, sampai pada dong bilang dimana tahun ada <hesitation> teknologi masuk lah, apa masuk lah, itu tong belum tahu teknologi. Hp ko bawa datang HP layar sentuh pada tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu tiga belas yang masih nokia layar sentuh itu, ko bawa datang ke sana tu dong bilang ko orang kaya padahal ko beli itu dengan ko jual ko pu semua-semua. Tong ini belum ada belum tahu apa-apa. Jadi kita kalau hidup tanpa teknologi tu bisa skali, apalagi kita ini indonesia ini lebih dikenal dengan farmer. Farmer itu bertani. Jadi, kita ni bisa saja bertani semua. Jadi kalau di tempat saya kita mau tanpa HP atau tidak eh mau hidup pakai HP atau tidak. Kita tu bisa makan, bisa semua. Transaksi tu lewat uang, uang itu bisa berupa fisik, cash. Jadi tong itu biasa cuman tanam barang, pergi ke pasar, panen, <hesitation> tanam barang pas panen pergi ke pasar, jual. Dapat uang pergi lagi ke pasar, cuma keliling di situ aja. Jadi teknologi tu tong cuman pakai itu pas mungkin mo telfon orang-orang di kota aja. Kalau tidak telfon juga ya tidak perlu juga tidak papa. Jadi tong bisa dengan berkebun tu bisa hidup, dengan berkebun saja bisa hidup. Tapi dengan perkembangannya menuntut sekarang orang harus hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi apa-apa tu harus teknologi. Sekarang aja anak muda sekarang itu sudah pamalas skali pegang uang cash, itu paling simpel. Contoh paling simpel yang kitong bisa kitong bergantung dengan teknologi itu uang cash itu tidak ada di dompet. Jadi semua transaksi di kota besar itu pakai qris. Dong bilang kiris ka, keres ka, itu, dong pake di situ. Mo gopay ka, mo dana ka, mo m-banking ka, dong pake qris semua. Tong tergantung dengan teknologi. Tapi kalau untuk saya pribadi, karena sa suka naik gunung saya lebih suka kembali pada hidup yang dimana kita tidak tahu itu de pu nama teknologi itu tong tra tahu. Sa kalo ada masalah, aduh, bukan masalah sih, sa kalo stres begitu di kampus pasti setiap weekend itu sa pergi naik gunung. Di gunung sana itu tidak ada jaringan, tidak ada apa-apa, jadi HP itu ko cuma tinggal aja dalam ko pu tas, ko hidup begitu saja, sudah. Ko makan, ko tidur, menikmati apa yang alam sudah sediakan, ko tinggal makan aja atau tidak ko su beli di bawah kau duduk makan, sudah. Tampa ada teknologi ko di situ ko aman. Ko baru ko bisa rasakan rileks itu, bagaimana rileks tanpa teknologi. Karena menurut saya pribadi, kitong dapat masalah dan stres depresi yang berlebihan itu berawal pada whatsapp.